Ekháanꞌxo̱ꞌ ndu̱ya̱á, e̱ste̱e̱, ya sea que najáñaxo̱ꞌ o níꞌnga̱ꞌxo̱ꞌ rí nukúñajunxo̱ꞌ xanáá, e̱ste̱e̱, <hesitation> kháanꞌxo̱ꞌ no̱ne̱májánxo̱ꞌ, bueno rí nophoxo̱ꞌ rí cons <hesitation> ir rá, ñajuun e̱ste̱e̱, mbáa ndu̱ya̱a̱xo̱ꞌ mbáa xtíla̱, pero mbáa xtíla tsí apena wáxi̱i̱, xóó táꞌnii̱ xndú, xóó, e̱ste̱e̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> xóó, xóó táꞌnii̱ nimbá, o sea que nuxi̱i̱ xtíla̱, mbáa xóo péna̱, e̱stee̱ <hesitation> tuya̱a̱ xtíla̱ tsuꞌkho̱ no̱wiꞌnii mbáa khaa yaꞌduun miꞌxá, sin verdura, mí sin nimbá tipo duun, e̱ste̱e̱ ndo̱ó náa e̱ndo̱ó no̱-no̱xíya̱a̱xo̱ꞌ no̱ne̱májánxo̱ꞌ. E̱ste̱e̱, <hesitation> na̱ra̱khuáaxo̱ꞌ awúun daan, <hesitation> e̱ndo̱ó idú nawiꞌñíi̱ condimentar jmá̱a, mí ikhaa chájwíin mágá, e̱ndo̱ó mágá jmí mbá iñuu ajo, ndo̱ó rúꞌkhue̱n. E̱ste̱e̱, ndóo yáá naꞌga̱a̱ mújúu̱n rá, naꞌku̱u̱ tsí, tal vez, tsí ni̱káñajun o mbáa ada̱ tsí najáñuu, rúꞌkho̱ rí para ekháanꞌxo̱ꞌ ndayáa̱ tsiakhe̱ ga̱jma̱á yaꞌduun rúꞌkho̱ꞌ. Porque mbáa xtíla̱ tsí, e̱ste̱e̱, mbáa xtíla̱ tsí apena wáxi̱i̱ ñajuu̱nꞌ. E̱ste̱e̱ pena káxi̱i̱, káxi̱i̱ mu̱ꞌthánlóꞌ kháanꞌxo̱ꞌ, nu̱tha̱nxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ e̱jyoꞌ, mbáa xtíla̱ káxi̱i̱ rá, mí jaꞌyoo ma̱ꞌnii̱ rí wa̱ꞌxa ñajuu̱nꞌ, ra̱ꞌkháa cha̱tá, sino que mbáa wa̱ꞌxa ñajuu̱nꞌ. Géꞌdoo̱ kháanꞌ para ekháanꞌxo̱ꞌ géꞌdoo̱, e̱ste̱e̱, propiedades rí ra̱wáꞌdáá tsí nene̱ máꞌ xndú, o mbíin xtíla̱ tsí nebóo máꞌ, e̱ste̱e̱, na̱nguá, sino que mbáa xtíla̱ wa̱ꞌxa, wa̱ꞌ-mbáa xtíla̱. Níkhú e̱ste̱e̱, <hesitation> naꞌne nikhi̱i̱ jaꞌnii rá, mu̱ꞌthánlóꞌ phée, e̱ste̱e̱ rí nu- naꞌ-nuphíi kháanꞌxo̱ꞌ ndu̱ya̱á níꞌnga̱ꞌxo̱ꞌ, o̱ ndóo yáá nawáꞌnúuꞌxo̱ꞌ. Míꞌ, na̱gu̱ma mangaa mba̱je̱ꞌ yaꞌduun, kajngó ma̱ga̱a̱n xa̱bo̱ tsí, ya sea que níꞌngo̱o̱ o tsí níkhú ma̱ꞌgáñajun, jngó mbayée̱ tsiakhe̱ ma̱ꞌgee̱, o ya sea que mbayáa̱ tsiakhe̱ mu̱ꞌthánlóꞌ. O si no, mbáa ada̱ mangaa tsí najáñuu, ya sea ge̱e̱, e̱ste̱e̱, najáñuu̱ naꞌne ndata̱ꞌa̱, o nagigaa̱ o najíñuu̱ rego̱o̱ awúu̱n rá, namíxuu̱ o naxii̱. Rúꞌkho̱ juun rí jaꞌyoo mi̱ꞌxnáaꞌ, i̱tha̱nxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ, porque para ekháanꞌxo̱ꞌ rá géꞌdoo tsiakhe̱ rúꞌkho̱, mbáa khaa wa- mbáa xtíla̱, tsí níkhú nayáxi̱i̱.